पुरुज देश चाना मान साथ गोरा गोरा बिम देखाए जी गहनाज वारु देखाए। <hesitation> इनरे आख इनरा दोला तो असा देखाए ना ना ना। दोला देखाए असा मौन करे इनरा का जी भळयाज करो भळयाज करो। भळयाज करो जी गहनाज वारु देखाए उत्रा गोरा बिम लोग देखाए जी। गहनाज वारु देखाए <hesitation> जी दुनिया को गहन मतलो देश। कर वै जाह मानस्यात घहन वारू देखाए पन जीन रोह मन नी वारु। रोह है जी लड़ै जगड़ाज गहन करे बाई ये तो गहना लड़ै जगड़ा क।